Hee wee talanŧ antimbaa mmada húri wi ma ngitili ma blúŧi. A wi ma ugíni mo wee wi uhúru, bari, wi ma ngí blúŧi we, we uu ttúur han.